El dos mil venti pos yo creu qu'a tola genti le trai lo mesmu ala cabeça. El hoíu andanciu'l covid. el mundu pança abaxu, muertis, caus, los comercius reventaus de genti col ansia del papel... I yo, pos cona carrera enreá ya d'aquella, que d'aquella no estava yo cierta de sel escapás de terminá-la. Güenu, á valíu la pena l'eshuerçu pala mi carrera tenel i essu nel dos mil i venti no lo sabía.